Itanjan ta'a niño njan niño njan cho inte yui ajan niyo kiixi nano kixi nano nakaxao tunja nuu kan kian, nuu va'a kan niño njan kuva'a ndujan kixi ñuu nuxuan teinjan ka'a nanuxni vina nii ke tuu ke tu xhikandá kixi kana nuté iyona kixikana kinuna kuu kuva'a indunja akakuvana iin tute ini ka'a kii ventanja ka'a kixi kuexia nja kuu va'a indeyukunja amovinguo inyaka tinjan kunduu ndaka tinjan tinjan kuechiti tinjan na'a nuján. niyo'o tinana nujan nokaxa iin viko kixu naxa'a atiyon ka'a niño njantijana kutu xava'a kanta kuan teyu kanta kuan tika'a ñayivi takan tekoja iin yo'o njan kuu va'a ndeyutanjan ma'u ovenuno tutini no'o iin yoka iin takua kuichinga nu nuu nguga naxayó innuñu iin kuu inteyuneni toka ho onda inexaute ekanjora kixe kuechi njan, xavañamanga na'a kuixo ñamaga xa'a niyukau yanga nda'a niñonjan kajiño iin vée njan kuva'a njakao.